لما العجوزه-لقيت الرساله دي-ققرت انها ترجع بيتها عشان تقرأها-ولقيتها امها كانت من ابنها الي كانت فقدتو-من عشرين سنه-كتبلها فيها ازيك يا امي انا باسم-انا-حاليا-عندي تلات-ته وتلاتين سنه-وانا مفتقدك جدا وانا فضلت كتير-عشان ادور عليكي - بس انا مش عارف ان-انا اجيلك ياريت تتصلي علي الرقم بتاعي دا-في اقرب وقت اول لما تلاقي الرساله بتاعتي